gaina inauwaisa papiega, ifiaaga maomo, inauwaisa ifiaoga, lalao ei paguai lamalele, e'i pagaui lamalele gae grade six alogai gae malele afugai lakaivana gae lalogonia. Lalogonia gae amalele, aga laomai laisa, gae fou amalele elao, lamue lamai eu paguai lamalele, pau fon, nao- fon- kekapaisa po nao. Nao fon kekapaisa po fon lapapinauga namba lafia po aufakina laifa aunimai aniniani. Gae ala'o mainohanah amalele, gae mainohanah fou- ala'o- amai, mainohanah fou alao amai age laomai laisa. amu laifanu ekapai o ae kaniau epalaganiau amu epeniau, aga loomai velomo euai ekapai, laisa aunima ala'o amai, aunima ala'o amai, epoga elao. Kimbe eagu emalele kai aunima phone ai aniniani alao amai <hesitation> gae kimbe ai epagai emai aunimai apeaisage mo'o moku lalao isa ega paguai laisa alao amai, alao amai, alao amai, age laomai faisa felo kai fa'a kafania, po aunimai alaoamai. Alao amai gae, ke emue pugu elao ke kimbe isa afakua agao gae epamalele puo elao gae, eagu kai gae emalele, e malele lau inae mokuoi lamalele, egae emalele elao emue emai ke lalao aunimai epeaisoge, apeaisoge amuefai lau lania lau lafaisa isa eania, animai amu amu aeisa alao amai, elao emai, age laomai laisa felo po lakafania, lakafania, lakafania aunimai amai paguai aguega, paguai agumo lau amau emima, aunimai agu, ega laomai felo pauma, kapaina eisa ae kaina eifania akapai. Pau aunimai agu, agu pau emai, gakoa iopoga. Papie, isa akai papie puo, kapaina ainina keani alokapa isa aloi agegama. Monima kapina, kapaina anina keani, fopenia kapaina eopolaga fekapa, feafa fepapinauga felao femai. Papie alomima feloni'i, fou agoagu agekaina. Papie alopalifua, afoloima ga, aunimi agoagu afaekaina. Rgai alo- piapu, o alo auga gakoa, papie age piau ega pagua ageloa. Pom aguguaga <hesitation> keinoka alogaina. Papie anina loani loakafania foima felo. Foimafelo, oi akafamu puo foima felo, apala felo makai, foima aunimi foagu. Aunimi foagu fua foisa, foagu felao, fopinauga, emi aguagu ga chentsi agoma fopinauga, aunimai alaoamai, aniu eani puo ague, aulaluma, anianima, ala nianima kai apinauga.